لازم تقرا كتير و تحاول برضو تقلد كتابة <hesitation> اى كتب انت بتشوفها تشوف تفتح الكتاب و تشوف الكلام مكتوب فيه و تقلدها و تجيب كتب تعلمك كتابة الكلمات و تقرا روايات كل دا طبعا <hesitation> هيحسن من طريقة كتابتك بشكل اكيد يعنى